د جالۍ یا صافي د استعمال اصلي مقصد دا دی چې مایعات او جامدات سره جلا کړي، یا د موادو نرموالی، پاکوالی، او یوشانتیا تأمین کړي. دا وسیله په کورني، صنعتي، او تخنیکي برخو کې ډېره کارېږي.